जो से अवन रहेते। ऐसा रहे कि तेरे अ-मैं कहीं तातू फण रहे न। तेरे मा का घर माहात भी वाडी रहे। तेरे मे आपन केक ने पिज्जा ने। इया सब अवन मे हाथ बाना। अगर आपण जे भी चीज में जो फूंकी जाए ने। तेका से बोली भी सके ने, चिरचुड़ी भी जाए ने। अवन से रो किचु एक टीवी तस देखाइन । तेरे बटन नही सब दब देती। ओन हो जान तेरे आके अवन का ताता फन जाने। तेरे में केक ने पिज्जा ने बाटी ने सूप तेरे बन सके। ने तेरे मा का रेट टीचर ब्रेड वाली जे भी चीज रहेते। तेरे ओवन माता बन बस आपन का। ये पीठो ने ये सब काचली चीज देती है। ते च अपने आप सांप आ के जाए। अपने जोतर पा क। अपनका जो दो तीन कच्चे रखने। दो तिर पक्के रखने। आपन तो तिर रख सके ने क्या वार्ता रहेगी? टीवी तो देखाएं बाहर कदो टीवी । तो पर अन्दर खुद आको। तातो फन रोने हीटर न हीटर रहे। तेरेवार का सीरियल हीटर माबी तातो फन रहे। और तेरे हीटर माता पण रहे न । ओवन मा काई खानो ने बानाना ह ना ओवन ने बा तेरे का गर्माहट वाडी रहो। ना तेरे का खाणो ने सूप पक जाए।